Se ami nse maa itañ ne ágwò, nse ntañ mkpó mbaña mbúk ikó awasi nse ntañ mbaña na awasi ase bön mkpó amo sa ade ke àfo akemu bó mkpe nyié mkpó mfin ne mkpó ade áfo uniegé sa ade igwóhó ini se awasi ake nim mkpó ade unó abo abunyié. Ntak ade anàm ami nse ndókó ágwò mbo kukere, ekikére n'uduak Awasi idoho akikére ágwò, ágwò akemi tañ idiok ikó udián abo iya anye ikpi sañake saña, anye ikpi tiéhe tié, ami ma nam ami nnioño ke awasi itaña ntele anye nam mbúk andede ami mmeneke nse ndókó ágwò naña Awasi naña anye anam mkpó amo k'inamma isin ke ekikére ágwò, inamma isin ke uduak agwo inamma isin na ágwo akpe bó naña ade. Nse dàd ehn uwod mkpó nka mbio mkpoñ eke seke nditó Israel eke bagha k'ufok <hesitation> k'isong Egypt ebó ufen, ebó ufen, ebó ufen, ebó ufen maa ake timme akem ini se awasi aka ke sioño ammo abo ammo enyioñ eka ekeba ke emem. ammo eke timme esaña eka k'usun ammo eka eke tóghó étimme edi kanna eda emaa itié ufen ammo de ila ammo eke bagha ke itié ufen ade eke tuà tuà, ammo edi timme é kanna eda ebó ndien ekpe jaka Moses akpé jaka mm'imo isuk iba k'isong Egypt ade k'ini adehe isong Egypt ade iki fonnó ne ammo, ke awasi inamma akikére ágwo ke anuñ anam mkpó amo na amo amaa k'idaha ammo eli eligwó ke mmo ikinyiéneke idorényin ibo ke awasi ana di idi sioño am mm'imo ke idagha ini ade ade Awasi aka, aka ake sioño ammo, ammo esuk esaña edi ammo edi edi editúm eh Moses akpe jaka mm'imo iloño de mm'imo ikpa idia se mm'imo ikisi dia idagha ade abión ade k'igwod mm'imo k'usung Awasi akema idioño ntak iki sioño ke ammo awukó ammo ke ammo ene etaa unám, ámmó ékéré ékóm ké mmiré kédé, but ídáhá ádé ámmó éké ibu idi idi tá ùnám émá étá ùnám étá ùnám, ùnám ámmó ékéjéméjém dé ányé jiunó ámmó. Mmùk sé ámì nsé mmá ínó mbáñá ádédé ádé ké mmùk Áwási, mmùk náñá Áwási ásé ánám mkpó. Ké ándé ásénám mkpó ámmó ké ákémini.